Maromaro biby agnaty rano ankoatran laoko. Akô zao oragna, tsiorankoragna, avake lai sa sahogno agnaty rano koa, avakeo mbola misy akao huitre, misy amin'izy akao, maro e,maro, maro fo eky biby miaigny agnaty rano.